نكون حاصل وحدي في الجزير خير ، بارسكو هاكا اوموان نكون هاني مانقعدش نخمم عدويا شا راه باغي يديرلي ، عدويا فاين راه ، واش كاين واش مكانش ، تكون وحدك تكون هاني صيبون علابالك بلي راك الاز ما تكوفريش على ضهرك، كيما حنا نقولو طيح لا قارد تاعك